Tɔinte shike shok no cai ce suk a koofi tuyin a caa na suk sm sitka anweh me risitiku aceme keke su suhe ni ushi jewi inte alea ihedee o nomhano awutete no adee nu she u a hinte nu meheye baintebe no yɔɔnono <hesitation> ke faiocoa ni uceme ke fai ucaa na aŋweme ni ke shuk kejeje fai <hesitation> inteh meh ne fai inyaa meh ba, emenbi fai imbɔɔno ocuhano ishi uceme a jee a gaŋi tɔkoca bak a fee gaŋ tuis ocu wahano wee aaal atuk emer aba duma me kuma me jin waka sume bame bike waka sume ocuha intuka a nŋweh tara aje wakembɔɔ, tɔ ba imbɔɔ bika je waka subɔɔ cuhano na babe tuk ocahana ceme cuha a tuha aŋweh usin a lea embɔɔ shi she jesɔɔ na nan a haraimbɔɔ ajee ale, ime kuma me shuk in nene a mek ugrke in jeme ne naŋ eme shi in kina mah oŋweh au etah shike geceu wurne nuwe bikin bi laubnale. Tɔ bina in jemi ushi shin kpeni bana nu yai nigi b nuyaa iri bakarfer anaa, ocu emeh bikim haan awa aen ni nyi azai ocu teh shi she jeyir a abuter shuyir ke she jeyir domin. <hesitation> no ogor eye <hesitation> inteh teh kege jeyir cohano bik ke wur hihum ocuha nike bana aɛi iye ucome a ekusin alea oye injan bik anw mai iriba karfe tofai asho ocuhano, inteh sle tuk uye zuwakorfe ɔɔk kebik ke tuk uye euha nisi ke ji ke yesu aŋweh ba meh bik in yesha a ŋweh hanu cuhane bik aba kege saike asatia ni imboo ni kege tuk uwee sehige inteh te, domin nasoorke teke kotɔɔ daga ka ashato acca har zuwa ka atai onom aban aban ubm ycm ha dok uymnusho enteh ba ecc oyom ba yace ba uyom ba tuki koki uhau ba shiyeba, bik ke maa cuhano ge shu iye ba inteh bik ike maa niske jeyir cuharo ko inya a jee anoo, so abin eteh nyem shike sabar na kpea inɔo Na aki ko wani umor oca bik o shar keke kpea abin buno bik a jee ga sho kuma haka shinga toh ajee hano, ni iye inteh te nasar ke ye shisha kɔɔ ime a jee abam aban niga ba abanoban coko bon yom emeh me meh reshe je, duk nke shuu iye na bane je da cewa ananihe ayahu udeé huma hi idɔɔ me shikina hou nasarke ye shisha harnahi ime hi mehe ye, domin ni bani in ho ne ceye asan aban si ji akpa aban aban ko a sho abuwa ne <hesitation> a bin eteh shikie kpeikɔɔ ko wani oca idan bik ke suk